Odi al-gayta, odi mbakgu, odi fiyo al-gayta, odi jogo mbakgu, odi jogo chawel al-gayta, odi baba al-gayta, odi pinari al-gayta.